La ku xen ma re tíí’na o ma re wÿ’ kapii’ köö xiguoora o ta jiáá’ kié’ <hesitation> ta jiáá’ kié’ kiééra e re tíí’na o ta jmí’ kié’ lɇ kö e ti kána, xiro e a jiá’ bii dse lí fó’ ta lyn re üü’ra dxó kiä’ alcohol o xa jmyy kiee’ agua oxigenada ejö ‘néé’ e re üü’ra e la joo’ re ‘mií la jo’ e kö je mare tíí’na köö je jia’ bee’ e nɇ néé’ köö e dse dsáana jná juu kiee’ ejö.